ପିଲା ମନେ ବହୁତ ସମଯରେ ଖାଦ୍ଯୋ ଖାଈଵା କୋ ଏତେ ବହୁତ ଅଗରାହ ରୂହନତୀ। ନହୀଂ ସେତି ପାଇଂ ତାଂକୁ ବିବିନ୍ନ ପ୍ରକାରାର ଖାଈଵା ପେ ଅଗରାହ କରୀଵା କୋ। ହିଲେ ତାଂକୁ ବିବିନ୍ନ ପ୍ରକାରାର <hesitation> ସଖ ପ୍ରଲଵନୋଂ ଦେଖାଈଗା। ପଡତା ହୈ ଜପରିଗୀ ଖାଈଵା କୋ ହସୀ ଖେଲୀ ପିଲାଂ କୋ ଖୁଆଈଲେ ସେମାନେ। ବହୁତ ଭାଵେରେ ଖାଈଵା ତକ ଗୁରହନୋଂ କରନତୀ ରୁସୈ କରିଲା ମଦ୍ଯାରେ ପିଲା। ମନନୋଂ କୋ ମଦ୍ଯୋଂ ସେ ରୁସୈ ରେ ସାହଜ କରିଵା ପୈଂ ତାଂକୁ ଡାକୀ ପରନ୍ତୁ। ଖାଈଵା ଖୁଆଈଵା ସମଯରେ ପିଲା ମନନୋଂ କୋ ବିବୀନ ପ୍ରକରର ସ୍ଟୋରୀଜ। କେଂବା କହାନୀ ସୁନାଈ ତାଂକୁ ପ୍ରଲଵନୋଂ ଦେଵନତୁ ଏବଂଗ ଯହୀ ପରୀ ପିଲା। ମନନୋଂ କୋ ବିବୀନ ପ୍ରକରର ଖାଜଯ ସହୀତ ଇଂଟରଡୂସ କରନତ।